اصل اچ گل اِس طرح نی اے نا کہ اشنے آلے دس سال جیڑے ماڑے واسطے او بہت زیادہ اِک قسم نہ اِک رتبہ رکھنے کیوں کہ میں اِس توں پہلے پانچ سال پیچھے جیڑا نہ کج وی کوئی نا سہ, اساں کی نی سا پتہ زندگی کس طرح گزاری گشنی زندگی نال کس طرح کیتا گشنا اساں اِک نیکیاں نی سوچ رکھی سی یرا پیسہ جیڑا اے بوٹیاں نال لینا ساڑے پیو دادے بوٹیاں نال کھونے اساں نی ہر چیز پوری کرن, ہویا اِس طرح کہ میں تُساں کی دسناں پانچ سال پیچھے اگر اساں چلے گچھیے, پانچ سال پیچھے مکی کسے چیزاں نا علم کوئی نی سہ میں اِک اُس طریقے نا اساں گراں نے لوک ایاں اساں اُس چیزاں کی تکنے ںہ ساں, اساں اخسن خیر اے جو ہوسی تکیا گیسی, ہن جس ٹیم اساں اس ٹیم پہنچے آں نہ اپنی عُمراں اچ پہنچے آں تھوڑی جی عمر زیادہ ہوئی گلنی عمر اچ سٹارٹ ہوئی مطلب عُمراں کی گلنا سٹارٹ ہویا, زندگی نا اِک ایسا وقت جیڑا اسکی آخنے آں کہ او سٹارٹ ہویا کہ جس ٹیم اساں کی پتہ لگنا کہ یرا اساں ہے وی کرنا او وی کرنا بیاہ وی کرنا کھانا وی آ پینا وی آ گھرے آلیاں کی وی دیخنا پہناں پراواں ماں پیو دادی دادا اگر زندہ اے اوستوں بعد زمین جائداداں نی جو جو چیز وی اے اساں اُسکی تکنا, آج توں پانچ سال پہلے اساں کی چیزاں نا علم کوئی نی سہ, میں اے گل اس وجہ توں بانا پیاں کہ آنے آلے جتنی وی ساڈی نسلاں ایاں جتنے وی ساڈے لوک اے او اپنے آپا کی ہن توں جیڑا نا تہ دسنا سٹارٹ کری دین کماں اچ بانا سٹارٹ کری دین اساں جیڑا تہ میں اپنی زندگی نے پنج ست سال ضائع کیتے, ضائع کس طرح کیتے اساں لوفریان ماریاں اساں کھادا پیتا بس جا ستا کھیڈیا کھادا پیتا جا ستا کھیڈیا, ہن اساں وی اُس ٹائم ذہناں اچ اے نس اخنا یرا اساں کتھے گچھی تہ سہارا بننا کساں ناں, اساں اپنی اِک زندگی جینی, اساں اپنی زندگی اچ اے کمال کرنا اساں اپنی زندگی اچ او کمال کرنا, ہویا اِس طرح نہ کہ میں ہن کج ٹیم پہلے جیڑا نا اِک جہ پر موجود ساں ماڑے نال اِک بندہ صلاح ہمکلام ہوئے اناں مکی دسیا جی تُسی کے کرنے او, میں جِس ٹیم اُنا کی دسیا کہ اساں کرنے پیاں جی کہ اپنا اِک ساڑی اِک اُسکی آخیا گشنا کہ ترے چار جاکتاں جیڑا تہ اِک بیڈج اُسکی آخیا گشنا یار چمگٹھا یا کش وی آخ سکنے او, او اسی گانے بنانے آں ٹھیک ہے اساں ہن گانے بنانا سٹارٹ کیتے اساں گانے بنانا سٹارٹ کیتے تاں اشنے آلے دس سالاں اچ اساں اپنے آپہ کی اتھاں تکنے زندگی موت نہ کوئی پتہ نی ہونا زندگی موت نہ کوئی علم نی ہونا زندگی کسے ٹیم وی اپنی اندروں جیڑا نہ ختم ہوئی سكنی, ساڑے اندر اگر سہ ہے نہ, سہ وی کش ٹیمے نا کوئی پتہ نی کس ٹیم سہ مکی گچھے, کس ٹیم سہ مکی گچھے ساڑی تصویراں پر لا لا لہ کہ لے جاؤ حوالے رب دے, ٹھیک ہوئی گیا, ہن اساں پر فر وی جیڑا اِک اُسکی اخا گشنے کہ آخنے نا لیواہت نال سوچنا, انگلش اچ وی فیوچر پلاننگ اساں اُسکی آخنے آں کیوں کہ وِچ تھوڑا جیا استمال ہونے الفاظات, ہن اساں زندگی نے بارے سوچنے آں۔ ٹھیک ہوئی گیا اساں ہن زندگی نے بارے اچ سوچناں اساں کہ اگے زندگی کس طرح گزارنی, اساں ہن گانے جس ٹائم سٹارٹ کیتے گانے گانا شروع کیتے اساں گانے گانے شروع کیتے اساں ای پتہ لایا جی واقعی کہ اساں اپنے آنے آلے دس سالاں کی کھلا تکی سکنے آں, دس سال بو زیادہ اے مگر میں تُساں کی فر وی دسناں کی دس سال بہت دور اے اشنے آلے وقت اچ اے اللّٰہ پاک نی طرفوں خیر ہوئی انشاءاللہ میرے رب چایا تہ اساں اپنے آپ کی اتھاں تکنے آں کہ ایک جِس ٹائم بندہ بالکل زمین الوں اٹھی تہ اپر گشنا نہ تہ لوک لوکاں نی نظر ہونی آخنے اے کس طرح بنی گیا اناں کول تے کش تھیا ای کچھ نہ اکثر ساڑے محلّے نیاں ماسیاں, اے ماڑے تھواڑا لوڑا ہے کام کرنا اپنے لوڑے کی نی تکھن ہونا لوڑا کہ کرنا ٹھیک ہوئی گیا او تکسن کہ دوے نا نکّا کے کرنا ہن جِس ٹائم تُساں اپر گل ہوسی نہ کہ دوے نہ بچہ کہ کرنا پیا دوے نہ بچہ اے ہتھاں نکلی گیا دوے نا بچہ اوتھے نکلی گیا اُس ٹائم سمجھنا اصلی کامیابی ہوئی گشنی, جِس ٹائم سنے پیچھے کوئی گلاں بانے سٹارٹ ہوئی گنا اُس ٹائم سمجھنا کہ کامیابی نی راہ پر بالکل ہی گامزن ہوئی گشنے او کامیابی سمجھنا بالکل اخنے گوڈے گٹے چُمی سٹنی تُساں نی پتہ لگنا کہ لوکاں نے گھراں اچ تُساں نی گلاں چھلنیاں پیاں فلانا اے کرنا فلانے نا نکّا اے کرنا فلانے نا نکّا او کرنا۔ ہن تہ کیا گچھیا تہ میں تکی گل جیڑی دسنا پیاں کہ اشنے آلے پنجاں سالاں اج دساں سالاں اچ اساں اپنے ابّے کی اُس مقام اپر تکنے پے آں اساں اُس جہ اپر تکنے پے آں جدے دور دراز ایک نکّہ ہیگا نکّے پر خالی میں ہی میں کھلتاں تہ باقی ماڑے اپر اللّٰہ جس مکی اتنا کیتا, تو باقی ماڑے نال ہور کوئی وی نئی, ماڑے جے اساں نی ٹیم ای جیڑا ساڑا اِک او آخنے کہ اِک <hesitation> جو اساں تریویں جاکتاں ناں جیڑا اسی گانے شانے بجانے آں گانے بنانے آں اساں اُس چیزاں کی بہت زیادہ اگّے کھڑی سکنے آں تہ اگر آنے آلے وقتہ اچ ساڈے وِچ دراڑ نہ پئ تہ اللّٰہ پاک نی طرفوں خیر ہوئی تہ بوں زیادہ دور تک کھڑساں اُس چیزا کی میں تُساں نو دسناں کہ وقت انسان نہ بدلیاں ٹائم بدلیاں حالات بدلیاں دیر نی لگنی, گل اے بنن نا مقصد اے آ کہ وِچ کچھ لوگ اے جیڑا تُساں کی ٹیماں سوں پہلے ای جیڑا نہ. تو کہ کیتا، تو کہ کرسیں؟ تواڑے کول کج نی ہونا۔ انہیں پتا نہیں ہونا کہ بندہ پورا تختہ پلٹنے نہ ایک جوڑ توڑ رکھنا پیا۔ اس کی اے کرنا اچھنا اس کی او کرنا اچھنا۔ اے او کرنی گھنسی۔ توساں کی نیں پتہ۔ توساں کی نیں پتہ توساں کہ کری سکنے او۔ مکی نیں پتہ میں کہ کری سکناں۔ فر اے غلط غلط ہوئگئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر تُساں دو بندے آپس اچ کوئی پھیڑ گول کرنے پے او تہ میکی نیں پتہ ہونا کیا پتہ زیادہ ماری گچھو۔ کیا پتہ میں تساں کی زیادہ ماری گچھاں۔ اے کوئی پتہ؟ اساں دوئ کی نیں پتہ۔ اساں دووے اچ کتنا کوئی تھیا کتنا نیں۔ اسے گلّے میں آنا کہ دوئے بندے کی کدے وی اے نہ آہو کہ یار تو نے کج کری سکناں۔ تواڑے کول نیں ہونا۔ تواڑے کول کیاں نیں ہونا یرا تو سب کج کری سکنیں۔ تکی اللہ پاک اشرف ال مخلوقات بنایا۔ تو او چیز یے تو سب کج کری سکناں تاڑے اندر ایک چھپی آ انسان آ۔ تاڑے اندر ایک چھپی ہوئی قابلیت دی۔ او آہنے اندرے ایک راکشس اس کی آخیا کشنا۔ اندرے نہ راکشس جس ٹیم اپنا باہر کڈسو ناں، اس ٹیم گل تھئ اے کامیابی گوڈے گٹے چمسی.